ख़ुशी एक ऐसा अहसास हवे जेकर विचार आथे। ले मन खिल उठथे हमन ख़ुशी ले कई गोठ बात कर सकथन। ख़ुशी के कारण परिवार में समय बितान परिवार संग खाना खान बातचीत। करन ऐ सब ख़ुशी देथे दोस्त संग मजाक मस्ती उमन संग घूमना मजाक मस्ती। करना ऐ सब जिंदगी में ख़ुशी भर देथे त्यौहार मनाना कई ठे त्यौहार होथे।